نقرا كتاب جيد أحسن منشوف فيلم جيد، كتاب جيد كيقدر يبقى لي في الذاكرة ديالي لأن أصلا من كنكون كنقرا كتاب راه كنقرا ما بين السطور ونقدر نوقف ونقلب الصفحة، يعني كيكون عندي شي حاجة ملموسة في يدي، أما الفيلم فممكن أنه يمشي من الدماغ ديالي